Kwana am ndav kemndu ndavga shagi tagana ruwa nefhamn de numd ke haipa biya shagr nelbagar ruwa tog sole ah-mandavgharu’i keda da vigh bima a sirgadauci kedigit da gal ku mtaka mtakbi nim kwan njdigana duniyin biya maxinghai ke da dann acinga cing kəwahalbi kwanya agha cingai the digit dagal. Biya sai magha cinga cing vak dada kwayi dgit cewa taki inmavakai wayam degit mavakayam am dada kwa-cingan kwana da cinara yau mbatsa ndkwana toh auci ki degit kiyam da kesga nimyam kwan kiyam multru kihda ke njdigan kiya da cinga cing kitr kuba hiɓa huba fud hedikena mathe bdukwaha mathe ndkwaha ma dagau ghrava ruwa am zhargan am zhargan kedagala elbagina am rahgana ma haigana am zhargam mava kaya á kwan tsum má the ndkwana mathe ndkwana am nuram ghrava ruwa toh cinga cingaruna munga kemndina kam xhuhurgana da da kwana munga degit kem sirga numd biya ba kəm chuhurga dekek kəm bishagan chuhuga ɗikek kəm chuhurga ɗikek kam ɓishgan ke digit kəm mavakai numnda toh ma shagr bak gyalala huda ruwa dzagya huda ruwa am mulkundu mulg ghravaru dedigiti cewa taki heda mant hedig da siriya maro mukuru mulg devakaya baka zarha hena kwar kwar tsum dhagr ghrava taganaruwa ma dzayya huda kəli-sag-mulkuru mulg degiti ci wata ma nwaha am batra ndakwaha am veltir ndkwaha ma ɓagtr ndkwaha tumul kwana toh taganaru ma me haip biya cinganaru ghvavaru mame haip biya ma mtak ba tagan abnd kwahina toh kəmda tagda tagci jau nemnda degita agha fa tag nen bagha cingan biya agha ɓisha gana made neg kawada neg kawa am duiyin kwana agha ba ɓisha gana agha ba cingana ma dal negal kawa mada negal kawa toh digita áfka da da mazhigil kwan Toh a hinana ba thaduro da mung sauki a mung. Da thirn da mung sauki amunna me sauki deg biya bafgara fuga toh bagha ɓish gan ninkwna toh ma da thal theg kamtsega mada thal thal theg ksu nuns da me wahagha á tsega wahal kudana a tsiga rashiya mungdegita ma’i nedigit biya sai sirga ba da da mazhigil me da da kwa sirga kədigit dagal biya toh kiyam ghala ba dada mazhigilina bakaru wina toh kethkiyanna kawahalna zir ɗula degiti da fugara fug kirvid kuda lukti da mung sarta nwaha ma nwaha ma shagra am gwaigant ba nuram yada daha sirga sirf bimo kəm sirgadau kaci bbunnda njda kəm sirga bu nnumnda nijda kam sira ba-a-á kəm dagal dabəg dedivahamnda agha sasa henahagha to a adagal da ma teghala duwakbi nudbi asasa henah ndawki ufakagh chufug nuda toh wahal ɓaga ɓag ke ɗekka a`degal zirda gatig nda kwi da sasha ziran lapia amunna a dagal sa da gatig nda kwi da sas zilaren ha munna tohgashi ɓaga ɓag ku. Wahala ba zig njdiganarim malahus kwana agha dagal da matghal indigal de karfi udif daga henah a dagal da a vanna matghal agha ysga agh sas agha sas hene thadur band kwah agan kyil hekird kyu ufad lukti sighda sig kedigit sa heneha kwahin da kwi magha de zarha ba kyil bu kyil hekirda angha ba thenwu theng deginna aguya caga nju’i de thirda toh ma nda dar wanin kawahala num kwana toh lukti da sas sarta agha guya vog-vog tha kayuwa zhigil matak in thekna indegal da baga n mun tu wahala ada ɓaganin nda kwa ada bag bad lagh ma huda vaka vak rabi dediga ziga vaka vak me diga zig biya agha ɓagan kethira mung dakwi wuyak ghr wahala duniya zir waya Zarhagha ɗukant heneh nda kwani agha agha a dzamtr dzamga da guya chang ma-mun ma mung na laloyi mana cagar da zazarhar nar kubanta amun a guya dzama zarha agha dap thaba agha da da thira thaba a wayam waha bam wah baba am wah baba kəmnda vannga dawaya kamnda hena kəmnda tehalagh tsa a wah ndekwaha mud kazarha krthen tsatsa henkal kasgha toh degita ada bagabag nənna maya toh nghala ba barka da da mazhigil bada keth na kethig da da mazhigil zar har fiyamafug kirvid mahuda ba wai keyam pal bi wa ɓish gan biya ɗum duniya maba kwa ɓlada ɓalg dada mazhigil wahalen ba b’ish gana da da kwa mung devakai ndaku ma vela da damazhigil ki ikuwana ma mularu kudana ku ba sarta ɓa thirin kwana ai namam kwana mam da ba thira mam nudagha mung devakai kwana ma tsikas kaldva ma mtak tha sasan kesigh dagal da ɓagana toh ko mung devakai nudagha me tagan cewa takiya udaren mung mai devakai ta mana milaru maya toh bangi nalnig band thira ghuɓasg tha kin me tha tagan biya keghu kegh magha da tagan ah njda mulwad makwaho unguya dago nai kan zhirwa toh ma-ma fug ba nin kethemi cewa takiya mataka me vavan kemenar tsun mung devakaya ma kwana ma thaiken deken tseked te tsega toh magha da dago nin kulum ba data diga tsaghra men tsaghra tseg nelgar kelbegan keskaya ah wara da guya ta kwan tha ghravana toh agha gedzgan tha nen ngulma á tsekwi tseg ba wahalin vavane gha nda ɓaga nda ndar ciya in dum ma kwah kasarto kethab nguya dagau inda ɓaga ndandar cikwana wara wara agha zavaghai zarha nda kwi demdega ba zarha gha a huda nada-kwi-agha á bandigi agha na kwo zhil nsa kwi mandgi na nahakbi duk wahal ku wat vanwutvng ghran. Duni ɓaga bag ma thai mtsak mtsak ma thai ɓaga bag kamta kera njdigan bi toh kiyam da b’agan ndar xima kem ghala ba da da mazhigila barkaruwina am kum ghala ba a mulkumndu mulg vakaruwa dek dzagya huɗa ruwa velakur vulg da da mazhigil kəsirga sirga ghrava ruwa delimiyaru maghra toh kəm ghaka ba kwan vak da damazhigila mama tsekəmdis kədva kamghala ba kwan nemnda toh zab-tukyi agha theknathig kədig dal da maghayagh nda kwi sai ma dzigar hara kəssa takiya mung ha de dala munna toh ba ɗalagr ndaku dali thin ndaku aghathekne meme ma me tevaz-mame teva zaibi viyaks nda kwi agha taɗa ba bud buda ɗak ba gyagya na agha zigan kəɗal nda kwi agha zrg wala viyak waibi wala au bi azig bak waya toh njak njia warna ku mtaka mtak biya bagha yumblu nann tunbul ndella toh me tha ba meko mavghagh biya ma thai ga galg mavghaghbi tidal tiɗg dagal galg mavghagh ma tha bi toh toh kesket ba-zw-zir-nan thag thag ba hedikim nda kwi angha ba njak njig thab njak fud thaɓ á thika gamp nevegh kwi angha ba mbeɗaka mbedig da ma ha’i angha ba famarit fug keuu tir a me yu mavghan angha ba famarit fug kaviz tsa me-nevak me navz macghana amud toh baɗum nu degitin magha zigan karkara ziravzna kar kara zir ziɓ na ma thai tidal tidig dagal ma thai tha degiti tumu ba navz band kwaha tumu ba ya ba nda kwani ma’i yuwa jijir band yuwa san tu ba kwan wa njdiga mavegh mathar toh toh adagal nda ku kamdau ka kandau shiga kandau ka kəndawa ghragh we. Ai njikwa nenn gwiga ghre njikwa waye incina kwar ne kwani insirge kedigit njikwa njiga mun agha takan am dada kan vak pal ndaku ai kai ndaku incing band kwan kagh nda kwa njak jiga ai njikwa njiga kiya da ɓaga ndaar cikwana dzavem dzig bad wahala duni kiya da tau ciya wara wara am taba kwan dagal tudula toh nelneg kunguhu ba bisha kwanina toh degil kem dzang numnd kum dzama ba-ba zarh vavamnd vavan kemnd kam thenna theg ci njdiɗamnda namdal neg kud ma mala degit dam vakai zarhci wa kum dzamg numda ma gelget gelg bak zirar na toh ma thekna theg bakus ma degal deg wara-wara agha dzama kwan ghrava ghatoh gashi duni ndaku ɓaga ba dega zig wqar-war wara wa dzama kawar war vegh nda kwa njahah hjig nda kwaagha na gan kedagal da gata veghagh nda kwi ma’i nen kwaɓa degal da gwad gan kedegh bi ba njanjig lukti njanjig ha vegh kemena mud sa i magha mathai sigal seg gud ai mbatsu njikm njikwa njigam menen tsum njiken njiga nalneg guya lannak denn guya kesa dega kesakegh tha nuda am ma tha degal degi tek veghan njaknjig heken hediken nda kwi magha a sugda kurgunangh a hubgu hubga ndagu ndaga ma vegha a cinga cing kemtakr nda kwi toh gha tenda mbɗakuyirani tsa dega zig nda kwa ma’i tsum inda sugwa aa dega ndag ke maganiya wara wara mung aguya ta kwan me degi kem tag numd biya kem ta ba takiya ba degit ɓaga ɓag vakaru kwa da seken da da segk kemtakra kem da cingu cing kemtakra kəem ghala ba kwah vakar wa me degit kem tag datag numndi sai kem ta ba tag numndi sai ken taba kwan nemnd bimo thau degi agha datag da tag nen man jdigana duni wahala ɓaga ɓag dekka Toh wahala ba nra nrg tuksegh nrakka wanan inda da maksar mun ndaku ɗul maya injiga nda kwi kashinan agha njdiga bat wahala toh li maksina seghal sega saghal thegh thera kwa ɓisha wahala baɗum wahal ɓaga ɓag njda njdegana duni wura degit velar dagal da ma mann ma kauya sa devakai nud sa man-man mali kesa kwan vela kwana ka nsa dekwan kwa me vakwah sa dekwan nud kwa sagal man-ma kauya sa man ma birni nud njdiganuda toh ma tai tha ɓaga bag wan dagal me tha tha ɗula ɓa kwani wahala da tag da tag ci kau ma sai ba fabir viɗ mahuɗa agh tsghan kirvid ma huɗagh thala agha zhargan kedigit dab-ɓag da da mazhigil tenda a ɓaga banima da kethna ba nima ma jarab halud da da mazhigila ah mau nima sai ki ba ɓish gana kiyam ghala ma keethkiyamna kedigit kiyam mavakai nimyam degit vakai wana ma mang ne degiti intagne tekuskuri mavakaya toh ne tekuskuri mavakaya toh bam-ba ingha ba an kethan am keth wanana matagana tag ma jijir kaghayim tagnaina toh ba shagr ciya man-man mai nud ta nnn-kalkal bi mavakai biya angha ba kesa ken keseg ghaya taghde ghuand ya toh bam fuwi kirvid mahuda kai inghala ba kwan nenaya degit in mavakai ne bin wan tag naya toh degit ya ɓaga ɓag nuda nu udagha ku udagh biya baɗuma shafghana shafga baɗum kwamen ke digita ku war shafghna shafa wan kawahalan baz baz ma huda kesa baz huɗann kauyamnda baɗum wahalan baɗum shafghna shafg kud. Me da da kwa cinam takri kawai cimam takr ba da da kwa mung zirdir mung zir ɗulan in da da kwa cinnan takra toh me da da kwa cinnan takr bi sai kem cina-ba-a ɓisa ba ah a wahal nuda toh me degit kem taganun ba wanima toh ma me. Dada kwa cinka na cinga auwa njaknjiig bi kwan biya bagha ɓishgan bimo ma mung da da kwa á sau mennera kəwahalaghan tsa nwan wanana udagh ba nim thaɓa agha zhara ba da tevvakaya tog ba kwan bimu au degatagdtaga to ban bakem fugan kirvid mahud bimu kəm ghala degiri da baya ɓag da da mazhigil na toh njdagha chuhurgan devigyagha agha da da mavak yaru henaha agha ar dzukku undara kan dzukku hiya kwan dzukku zarra kwan dzukku n-n-n ɗala kwan dzukku au kathanna ɗal haɗak haɗek nud agha sas devakai sa ma kesa tira mun har ba liyagha sega savakatir nda kwi agha s dzagtru dzag namama namama a vulg na sida vigya yamnda dzagtru dzag ghravatr kai kwan shaara agha da da maksaru mataghatag nda kwa kwa vulak kwanda kwa magha das a darda kemenagh adarda kemenagh ghravatr nda kwa cinamtakra a sekemda da kwah menamnda mitra toh nda kwanum b kwaba nuta agha das nda ka agha thekna biagha huɓa thad agha nagan ke davagyudagh nda kwi angha ma dzamghna dzanmg kwaɓa mut ma magha mai dagal deshig nda kwi adgal bi